شوف راح اعلمك شلون تجيب فرشة الاسنان اول مرة تنكع الفرشة تخلي شوية معجون فوكاها عالشعرايات مالفرشة الاسنان ووراها اول مرة تفرش اني الجواريش افرش وبعدين ليكدام افرش اسناني اليكدام واظل يمكن تقريبا افرش عشرين ثانية خمسة وعشرين ثانية بعدين تتغرغر بالماي وهاهي